حيواني الأليف المفظل هو الكلب، علشان الكلب <hesitation> ممتع جدا، ونشيط جدا <hesitation> نروح أنا وإياه للحديقة نروح نتسوق، <hesitation> أحس بالمتعة جدا، وهذا السبب حبي له ،وهو وفي جدا <hesitation> فما يبتعد عني لما يشوفني تعبانة يقعد يواسيني، ويتقرب مني عشان كذا أحبه.